Gna Israely agny zany laf amin'ny volana -amin'ny volany Jona igny jusque amin'ny volana Aout amin'igny zay ro tena mafana ngagny tsy soa mandeha amin'ny partie sud gnagny fa tena mafana. Fa lafa tonga avao koa ny Avril May <noise> setembre, Octobre amin'igny koa zay ny agny ro tsy da mafana loatsy.